Hafanaina mialoha an ny lafaoro dia rehefa tena mafana ilay izy dia azo atsofoka amin’izay ilay legioma, dia <hesitation> raha ohatra moa izany ka tiana hisy tsiro miavaka ilay izy dia somary asiana dibera kely mitsonika eo ambonin’ilay legioma, dia rehefa hita ilay izy fa manomboka <hesitation> miova ny lokony dia iny izy no azo hoanina amin’izay. Tsy avela ho masaka loatra ilay legioma fa manjary lasa ratsy indray ny mihinana azy.